Ireo fitaovana fototra hita ao amin'ny fiara ohatra ny moteur na ny môtera moa izany e, dia ao ny karosery an, ny frein a na ny hisatra an, ny seza an, ny jiro, ny jiro manazava, dia ny resaka hafainganam-pandeha izany an, amy resaka vitesin'ny fiara izany, izay no fototra eo amin'ny fiara.